Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki sare laamu je van lang. sare laamu mai do mari daraja masin ha ummatoore lesdi mai. bedo yidi sare mai bedo samdini sre mai den Bo kala Mo laami pat bedo samdina mo bedo sabbina mo masi.